أفظل العيش في عالم خالي من الجريمة، لأن الجريمة تسبب خوف للناس تؤثر على الأمن والإستقرار، إذا كان العالم خالي من الجريمة، بيكون عندنا بيئة أكثر أمانًا وسلامًا، الكوارث الطبيعية بعد تظر بس الجريمة تلامس حياة الناس بشكل مباشر يوميًا وتؤثر على الأمن والإستقرار والهدوء في حياة الناس.